אַכְתַּר יוּם מֻתַלִי בִּנְסְבָּה לִיָּא קִיְבְדָא פִיּוּסְבַּاح בַּפְיַאק בְּקְרִי בְלָא מַנְבֶּה, קִנְפְטַר עַל חַאֻתְרִי, הַנַּהָאר קִנְדּוּזוּ פִשִי חֻ'דְמָה קִתְעַגְ'בְנִי בְזַאפ וְלָא קִנְקֻדִּי שִי חֻוִיָּה מֻפַדַּלָה, פַלְלֵיל, תְא אַה קִנְפְטַר מַעַ הַנַּאס לִי קִנְבְגִיהוּם וְקִנְדּוּזוּ, וְקִיְת זְווִין עַאמְר בַּדְדַחְק וְקִיְסָאלִי הַיּוּם בִּקְרִיאַת קִתָּאב, וְאוּ מוּשְחַדַה פִילְם קְבַל מַאן נִעְס מֻרְתַאח.